दुख के बारे में सोचले पर एक उदास सा माहौल महसूस होके लगे ला। दुख हरदम नकारात्मक चीजन के अपनी तरफ आकर्षित करेला और परेशानी, बेचैनी का भी कारण बने ला। जब भी हम दुख के बारे में सोचिला ता हमके ऊ हर चीज याद आवेले। जौन भी चीज हमके उदास कइले के कारण रहे उदासी में मन के बिलकुल भी अच्छा न लागेला।